Pakistani hau techu pakistana, pakistan kuisine techu atlisem ea. Ani techu ingi an eidana. Meriani teete, beef teete an eina saa. Bong saa tean ea. Bong saa tea pulau teete. Biryani teete, mutton biryani teete. Voksa, voksa tu an ea inga ea lawa. Antan atra lawan ea. Kavan an ea jo bong saa. Keel saa tean ea. Ea tean an ea. An kuisine achamea. Atwile ea meini. Bong ketean. Asungan bong hulotean. Ea ea bokoan an ea. Ea tean an ea. Chataka an ea teina. Atwile ea meini.